ⵏⴰⴰⵏ ⵜⵀⵓⵀⴰ ⴽⵀⴻⴻ ⴳⵍⴰⵙ ⵏⴰⴰⵏ, ⵏⵎⵇⴰⵏ ⵢⴰⴷ, ⴱⴻⵙⵓⵀⴰ ⵡⵉⴷⵉ ⵡⴰⵔⵉ ⵀⴻⴰ ⵡⴰ ⴰⵍⴰⴰⵔ ⴻⴻ ⵡⵉⵉ ⵜⵍⴰⴰⵙ, ⴻⴻ ⵡⵉⵉ ⵜⵏⵉⵏ, ⵏⴰⴰⵏ ⵀⵉⴷⴰooⵜ, ⵎⴻⴰ ⴻⴻ ⵡⵉⵉ ⵜⵏⴰ,. ⵍⴻⴱ ⵜⵊⴻⵔⴰⴱⵓ ⵀⴼⴻⵢⵉⵏ, ⵏⵎⵇⴰⵏ ⵙⴻⴻ ⵡⵉⵉ ⵜⵏⴰ ⴱⴰⴽ'ⴰⵉⴷ, ⵍⴻⵡⵉⵜ ⵏⵎⵡⵣⴰ, ⵏⵎⴽ,. ⵢⵉ ⵙⵓⵀⴰ ⵡⵉⵉ ⵡⵉⵉ ⵜⴽⵡⵉⵍⴰⴰ, ⴻⴻ ⵡⵉⵉ ⵜⴽⵡⴰⵙ.